Taim la tokakapi tume terura lega tala na pianam o usising moana la tula na pinanim o usising lossu tume bar karabut tafarang eba tokarabit laman susungun tang bar tegalpirang tie la man okasar tang gare la tafarung ara maset urait bar terara ga barala durirang ukit parabira ba terara ba tala durirang ukit bar akarbit tala ba ogimang mamarung ga ba ogima ang mamarung tala kan kala kan batuba tosaga ong mena sikul bar tonang tie orait ba tonang tie bar mela mirie na lop na pinam o usising lossu baterara lakun ebar tala labinim tula tular gurang rang labinim moana bar tiara mama ga ebar ala ala naubi ga naga ba lila naubi ga tata kan. Save liong la tubana tunamar todang labinim laman gurarung labinim man tokarabit tie, talekan tafarung a karabit tuala mama tuang naga tung meba tulakan tula na skul. Eba man tunang tie, ba ogimarang la inara nabit ba, ga la ba save tang la ba ma betlion lakuan la bar terigiliong neubi, eba karabut tala, tala na maro labun tung ga tegorang na labung tung ga eba taran burop ga ba magorang tobua ga durirung tie, abar man didirtang tie na bo labun. Ba muliong, muliong bet liong, ebar turiala kailit ogosar meng mapaga ba tie, bau tala, pa man tokarabit tie, talekan taferung, kerabit moana talega tala na-na pianam o usising maran lossu moana la urie along gat la talakan papau, laklago urie alang onim alang la tume oraulang me na skul. Lume teruara kabil ga tula todang lossu. Talekan along ba ula papau ga laba tala bet tang na pianam o usising matmebar. Mevara naip tuo moana la talekan nunumiap ula papou, laklagokan urio nunumiap me na pianam o usising. Iriot-iriot i paga la ume tagosarong ga tume akarabitula mamo tuang ga nagatung la tume tafatung kakarabit me ba talakan tale na pianam o usising muana la tume palalatung me o moro me ba temung mena usil pianam o usising la mitara laklago. Irio ga tavuk la tume agosartung un lualuang ga naga tung ma ba telekan man save liong la man le karabituala.